السؤال ذا جدًا سهل <hesitation> ممكن أذكر واحد، وإثنين، وثلاثة اجمعهم يطلع مجموعهم ستة، <hesitation> ممكن أذكر رقمين ثانيات إثنين، وثلاثة، وخمسة مجموعهم يطلع عشرة، ممكن أذكر <hesitation> رقمين ثانيات <hesitation> أو ثلاث أرقام ستة، وخمسة، وإثنين يطلع ثلاثة عشر.